won sadi akama yaani akama won gudda hamtu midassit katika min kasa dub won sunnen tok kitabaa, tokinnen kitia, tokkinen kifulia .maan enan won tun viungo mina kasaa, dub ee malatin ee dursa wonnia duft ee dida duftet min kenke chuffete ijemtaa maanin banta enan kifulian bantaa, waatin dufte min ishente tet manir teta enan kitir tetaa ,kitir tetee wouf dur dabde won sun maenan dub ee wonnak mezafa uf dur kete kitab ana fuda eteni waat barrefenno fettinen akan barefetaa dub wontun wom akanati won hamtuaamuu barun ishianen maani, historia min kassanen yaani pati guddio datii min kas.